Walai uwo bi hafiz nafsi to ligo bada shar tinen uwo endis te rua fi dik, fi mustashtfa kalam kede wedi no kalam al uwo endis te soo fi life to, fi fi

Yaa num Tete semsiya wu sawasawa mggg mahal ta gaba aragu bakan gaba gaba de.

Walai Al aunu ana fi Kun logo ana gi furayi ana gi aruf Kila Kalam aunu ana ligo sente Wu aunu ana Kun seme

Walai madrasa de ah kutu yal.kun me adab wu wedi wu Kaman me ligo ilim ma namna ta dasturi ma tarabiya

Ayi banaa kede ruwa fu madrasa Kalam taalim gi wajib na Kila ajol. Mariya ma ragi endi ta ruwa

Walai geeru seiseide Kalam banaa milan mon ligo ilim banaa milan ligo kidima banaa milan gayi ligo mon aruf nafsi tomon ya sunu.

Walai al, ta alim de awunu nafsi tomon fi lim sente tomon, mon gi lim mon bi nafsi, mon gi gesimu, wu alim omon fi agara, fi aruf kalam al fi

An gi stamil sim tai kila saa

Nana gi ana fi youm gi akul mara talata ta aruba to an gi asurub chai fi ashir

Walayi anagi fahim, kalam uwo gi ayan, ayan, ita guruwa ayinu uwo gi ja godogodo.

Walai kila saa

Walai ana gi arufu de kan gi abidu waja

Aiii, seme zaidi fi ahh, fi ahh, abidu tijara fi umma tai kalam kila ajol ke kun gi biyo, wu kila ajol kaman kee ayin namna de kaman koo soo

Walai mon awun fi wedi nomon fi sente me wedi nomon kitaba ma galama

Hiwaya tayi ya ligo sente ma ilim.

Walai al gi sababu, de ya asurub moyo al wasakan

Walai kan mon bi ligo kidima mon ligo gurush walai gikun ligo aun

Taalim gi soo fi ligo kidima al munaasib.

Ataah

Akil al uwo endis ta akul, kalam kede zidu zidu leben zidu leben na nyereku al gi radade, akil aju kede uwo akul ja nas korofo, aju kede uwo akul akil ta vitamin.

Walai gi saadu Kalam mon gi aruf omon wu mon gi gai bakan wai wu, wu mon gi, awun badum

Walai awun ana kalam ana bi aruf sokol al batal ana bi seb sokol ab kwesi ana bi ruwa mo gidam, kaman ana bi kutu fi ummah ma yal tayi ma tarabiya kul na bi kutu ke mon doru ma fi kalam al

Akil tayi al ana gi akulu de gi kun de kisira ana gi ajin lajin ,ana gi wu kutu doka bara, ana wusu dukur ana gi akul.

Arabia gi zi jere zaidi fi sika wu kaman binadumiya ma gi faham Ganun te sika

Walai gi kun akil kudar ma vitamins

Walai gi kun wedi nasiha na yal dole kede mon ma gi gi gayi ma adab al batal